<noise> kalu bahasa loloda so bong <noise> womasi bokala <noise> to <noise> womasi ojiki womasi bokala sude wostiodo ka yaitu.